Fomba fipasohana pataloha, alaina ny pataloha de apetraka eo amboniny ny fera de atosika moramora atao manaraka tsara le didiny iny ah sy le zaitrany avy any amin'ny morotongony miakatra makaty ambony de asesy tsara daholo, raha ohatra hoe pataloha misy rirana le izy ah de tsindrina tsara ny riran'ilay pataloha.